<hesitation> kuleer oransa jooni so mi yii ɗun fuu. <hesitation> Orange piisŋaaji muuɗun ɗun tan warta e hakkille an. Sabi Mali ɗoo, Orans e reesoo Orange oo, kañun woni ko jatorteee ɗun.